Mues de chlan ia chule ngo de chlan vathek petha ngo ia liver menet tam ngo da ve di ngia decham diva ngo don koma bangngi diva chesnecha secha kai tet diva chlan ia lelki. Daka sik ka ngbes klan a liver mennat tam ngo, di ivi sa chul sa mim bangangi sa ngu liver ngu thacham sa ngia nanem cha chusnecha sa a erki. Di ngilai muchaves da ngothet des kule ngo da ngia decham mamar a chule ngo, da choki chule ngo, do choki sa chlan necha sa a rucha temga sa chule sa men net tam ngo. Daka angabes da mamar ia ngua thet sameno chalan ia lania aruan btha ngo ma chalan ia ngu tek pa lat da aruan ba ngo da ngu lavar manatum ngo. Daka chlan a chule ngo chlancha uguma kule ngo chlan be vavet de vedi vathek pecha ngo nemga cha liver men nat tamga mamar cha vedi ngo decham diva choki ngia thet diva ngia decham sa chule sa sip sa men necha tam ngo sa mennecha tam ngo sena divaden be ma erki.